Payung ia hapu hoho'on na, ndia rangka na, ndia tenda na fo bukan so na maloa. Ma Hapu ndia tiang a, ma takik manai lain a, ma ndia pedan na. Hapu talin anana esa nai ndia tenda na, fo kalau paken so na ala ta pa'a fan ma kalau ta paken so na ala pa'an.